Si sun ën camin a trasferime ën 'na növa cità perché l'ai truvà travai ën ün aut post e cuindi fe sü e giü da si al e ün cazin e cuindi sun ën camin che sercu ca ën 'na cità pi vizin-a e speru ch'ël travai a pöl andé bin